Swichin sunii ak ishin midaasin, ishi taam bobeeseni taam daanfenie balbu. dumii akmidaansent jir waya sun ak wolkaskayen, tokoo mal akan gad daaniet hinbobaa mal ol daaniet hindaafamai. hindaafenie taa daanfaati. malrafen fa akas daanfeni, iyo mal laftin alkanootiinen akas bobeeseniin